Burung te'e binatang totalos pande ise sua'ne mamiho tampa ne to pihoan ne tu isembaya ise ondei tato ne ise mangala pasingkato angka upihoan ne imuna ne supung kayu mokoto majadi tampa ne to sua'ne paloloan ne lou wumalik baya ise mangana sene mangaye sangapa anak ne mayam mawowen sene